Mi son stæto figgio unico pe neuve anni e son stæto ben, ma fæto un pö ciù grande, voeivo un fræ solo pe zugâ con lê ma no vinti. Vinti pe mi me pan tròppi de recordâ i nommi e anâ d'accòrdio. Se dapeu son nasciue tutte piscioñe é anche pezo.